انا حاسة ان الحياة فعلا عمالة تتعقد اكتر واكتر كل ما الانسان بيكبر سنة. لانه المسئوليات عمالة تزيد والهموم طبعا عمالة تزيد عليه. الانسان هو وطفل غير هو وشاب غير هو وانسان كابير. زمان كنت مسئولة وملزمة من ابويا واماي. بعد ما كبرت بقيت انا المسئؤولة عن اطفالاي وعن بيتاي وعن شغلي وعن نفسي وعن جوزاي، فانا بقيت مسئولة يعناي بقا عيندي اشخاص تحت مسئوليتي وانا مسئولة عنهم. اييه دا غير ان الحياة بقيت اكتر صعوبة من البداية ومن الاول.